Ny hidikorisan'ny akanjo dia fermeture ilazana azy aminaio de raha misy marangidrangitra izy ary misy anivo ake izy misy le raha mampitambatra azy, afôdy izy ary mampi- mampifôdy akanjo koa.